Aminaha magnokana mila mitôvy aby fepetra jiaby apetraka fanjakana amin'ny amin'ologno madinika, fa tsy hoe misy hoe tô koa mangalatra tsy gadregny ehe tsisy zany fa lasa magnavakavaka zare, na de tsy mila manome vôla zany, fa mila hoe izy koa mangalatra olo araiky tô, izy koa misy olo mangalatra ologno de tsy maintsy gadregny fa tsisy hoe tsy migadra igny e alô izy izy magnamagnana de tsy migadra ehe.